طبعاً من المهم إنك تتابع الأخبار بشكل دوري. <hesitation> له سلبيات ايه طبعا له سلبيات ومن ضمن السلبيات إنك بتكون مشحون بطاقة سلبية في <hesitation> في الأخبار الغير مناسبة بالنسبة لك سواء كحروب او كدمار او خلافه. لكن بيكون له دور مهم بحيث إنك تكون عالم باللي يصير حولك